Kodi xeeni'inina jadi inkaa inka'a ta ayiivi kodi io io mudo ja ja ko'ode ñaayiivi naaxe'e ko'ode naaxe'e niuu koode niuu koode ja kuva'a tedi kodi kada chidi inka'ando chidininka io diikide io ja xeeni'ini de naaxe'e koode naaye'e iiode naaxe'e koode kidii ta da'ade ta adi'ide taja adi'i ndii te'exi kodi i'io mudu ja ko'ondo.